أنا عندي دايما ال-السبب والنتيچة، ثقافة السبب والنتيچة، أفظل إني أكون الشخص الأكثر ذكاء لأن الذكاء قد يأتي بالشهرة، لكن الشهرة لا تأتي بالذكاء، يعني الذكاء قد يكون سبب للشهرة فلان ذكي لأنه أو فلان مشهور لأنه ذكي، مثل أينشتاين مثل نيوتن مثل أديسون توماس أديسون أو غيرهم. لكن ما في أحد آآ ذكي لأنه مشهور.